Ma pana agwatana ugwuje nu tu wane ti mi yaa she ngee teyinije na akana ame ta wane. N yebi tulagwu tebiya. Na-ame tulagwu ta ata tanda la umotu akpa-jga ata suka ukpere ugbaʒgbam ata shapa uwaya ga cece oto o-gtonu u-j toshogo nu wuwu to umpwo roba, to sho gerrrrere. To, ushe pwu mu hse usje wu meni. Ohwolu oko ta zha nu keji. Ne meni ma ata tuna nanga tulagwu tu na nda ataga tuna bi ijete ma bu shana nyi hansa ina bu kulana. Kwo ta hwaye bwonu yaa she nge teyije tu tulagwa ta ata tu ukper ata oto shego uwaya, kwo omotu akpa-jga kok na ata nda. Ima kwulana ama abassa e hiej ujiyo shɛshɛ uzhagwu. Ishɛ iyi ne she maa nda nje ya hwuye go izhe sha iyi tutuwa bu karɛmeseyi na ngee ci hwuyego nu karemesiye na ngee xi hwugego. Zha zhe tumo and aka elele ngaa jeje me tetinje we iyiy ne ngaa nje na akana nga ta gwumwa kwo kaa ngaa ta she yeu la. Tulagwu tuna nga nanjɛ. Iwɛj- te yashe ma gba maa naaka oko, una uko ungwu ti ala wa nama. Ama ta hwaye wa be zha ti gwulo ba nanga tulagwu as ta masha mi yeu wɛ po du ŋndumwa ma agwatana jɛmɛ maa, gabu na bi meme zucinji gana yeu shenje, gabu bi zhe jwushigo cenjɛ ta tugwama tu tono. Ana i yaje gembi ufwugo naa na nga kwubaje na akana ngaa ta gwumwa, ngaa ta she yau na ngaa ndagane na she maa nga kwube hwuje go iyi nga njɛ I zha ma nshana iyi ezuye. Yaa she yɛɛ tha ma nshana iyi tutwa. Kos aka oko niyeri momo shilo mohojdo hina nanga tulagwu. Hina nda beye. Butu na hikekeni. Yaa she ahiejaeba efwenyi hi twa gana yaa sheta. Ometa go ata nda hi okokolo hi hiej aba she itaya. Njɛ j five, nje pickup gembi ufwugwo na ahi zhe nda gana. Ehi zhe suje wewe hio zono hi mba kwurrrrrwi hi ci beye. E hiej na ko owuro owuro ga hie zha hie swaka na ame jita, hie jala dana yaje tishi hi momo wurogono tugono, ana hi jalaka, nana hi jalaka hwee and aka na a hansa mi zhe natulagwu tu ngwushe kaye ima nkwulana tebiye ima nkwu lana tebiye. Ama she shɛ iyi na ngee eri ma da yao. Kos nkeshici aka ata. Sher maa iwewe yaa she ma gba ma nda tulagwu tuta, bikos, ishe iyi ndwa na shemaa butu elele she ba nanga tulagwu na akana ta bu ta gwumwa ama akana ebi ci ya karemeseyi aka be she name mɛ ma gba maa mana mbiyono kede to tahwulo na lamu iri ta. Geskiya nje gwaje agwatana nu tulawa tuna ngaa nanje, ntu ko te she me. Ntuku kaa tu̱ ngwu cenje. Tu ngwucenjɛ ne ecilo na po ngee heij tu ngwucenje she maa tetine tu zasaba ni ibeo Tu ko ngee teyije a a amba la du hg nduwa iri tulagwa te gaa? Po ohwolu ko miauj mimi nda me hiej maiuaj mimitu n-nagwa ladu ama aduwa na ama nda she maa ga agwatana du peni ahansa maa gaa ga bu mpeni ahansa tu to, ba pana a-j ahansa ata tu to. Ma gbaa ma aka me elele aba ate du iyi ne ayajɛ e selenina tugwna ti be. Geskiya iyi gembi fwugwo nebi the zatiyeu tu ba. Inɛɛ ike ugwu tu ala oko bi eri isebwe zhashe bu wo hsre ba yaga udoma ata uwa ci akana bu zhe gwulo no-ofwo agwangwa ma bu be hiej la be sha ga eke aka oko ohwalu ee hiej tulagu te ibe mambiyono hwaye yoje iyi gembi fwugo kwo-akak ga ngaa gwumwa ohwulo kohi zhe gega hio soso ko gumi tatenda isheshe tenda, uu ur upepee, na shabula she gaa, ohwolu ga butu name nu umaka vanta gaa ta iyi gembi fwugwo as iɛ yuɛ tubu gaata abe the na ndagana bi the na ndagana. bi zhe na ngdagna, bi zhe na ndagana bi zhe na ndagana, bi zhe na ndagana, iwe maa bu mbiyono and jete gumo, ugwumo ga tendagana ndeshi ugwuma ohwulo na ngaa ta she yeu, ngaa namɛ nu makarata, ngee seshi gemi ohwolu nangaa ta she yeu, nanati hwe she iyi ijena shemaa bi zhe na teyingeji na aka na. <noise> Aa ma pana, ɛ za gana zhenda she be zhe she be teyinje iyi ne butu nduwa o. Ohwolo okolo chwula ngaa ta gwumwa en hubo-jgwubutu na meci binemi bizhe lumwana tumwa yaje ehilooko ete hiejagba gberije ni zhe tumwana abarsa fa, ebi zhe ebe se ci, yajɛ uda oko ebi zhɛ keshice she imɛ egwonyi bi zhe data pata ba sala ne bisukeniba nd gbe. Ee hiej gaa na be hi awo gana atatgamke zweneni zwenine buso bwa zweneni asha kaa she gana ata o, to uzgagwu yaa sh e nu gana ata geskiya yaje iyi gembi fwugwo na butu nje la ci she te yeute yeu ama she ta mana hwaye bwumu yete butu nje she i-j ya o. So za gana ebi zha nda she te teyinje iyi ne abe njɛ na uraij bu dole yaa she magba maa teinje iyi ne abun nduwa la ti une we tine biye. Ama ana ko ya zhaje ni timbiyon una ko kaa. Ya sha iyi ne zhe nda. Ama ga agwanta te jwe nazhe nda uraij tu ufwu nu ukpshig agwaghanga kerre